عقاب ډېر تېز، قوي او زهرجن پنجې لري چې د ښکار نیولو لپاره یې کاروي. دا پر خپل ښکار له هوا نه حمله کوي، او د خپلو تېزو، زږمو پنجو په مرسته یې نیسي. دا پنجې دومره قوي دي چې کولای شي یو غټ مار، چرګ یا کوچنی حیوان راونيسي.